أ-حسن بختار أرقام وهمية بوضحلك فيها ذلك بجيبلك مثال على قراءة رقم الهاتف عندنا الرقم الأول ستة خمسة أربعة ثلاثة تسعة ثمانية سبعة وعندنا الرقم الثاني اللى هو أربعة خمسة ستة سبعة واحد أثنان ثلاثة.